Lau pau namo aga, milne bay fa lao laoma. Fa lao milne bay gome lau gau ao gae eamage. Gau gae eamage pastor akafa ifia pinauga kekapa. Ifia pinauga kekapa puo, e'i ifia eapa puo lau anina lani fa lao milne bay, fa lao milne bay gae faagu <hesitation> milne bay afuga aga anina lani alogaina aga gome afu felo pauma amu ma'o gae kekaega kai keoma kai lai ifia puo fa lao gae <hesitation> fa megamega ke ifia faima gau pastor akafa auni e'i ifia gae faagu gaina ifina faima, ifia pinaugai fakapaii laoma ke pastor egai faagu laoma. Leu, pau ina time aga afu milne bay mo afuga anina lani alogaina. Aufakina pastor emai lapaina, lau next year aga lau alafai milne bay laoma. Ga puo lau epainiau fo prepare. next year aga alo mai. Ga puo lau e'u, ina time alogai <hesitation> afu ao ma lao laoma aga lau milne bay mo afuga anina lani po lau alapagai egaina afuga ala lao. Afuga ala lao ifia pinauga alakapa ke milne bay ai safa, afu felo pauma keoma puo milne bay alogai kapaina mo gae kekaega Gaina faisa ifia faisa ke milne bay papiaui e'i aguagu fouii keifania puo, e'i aguagu alakoa safa faisa laoma. Ga puo pau inaina time alogai aga lau la prepare aga lau next year aga lau milne bay ala lao. Ala lao gae, kapaina fakapa aga deo ega pinauga gae alakapa. Deo ega pinauga alakapa ifia ala'ima. Ifia ala'ima ke lau gau pastor, pastor madlyne ega afu fa'ima gauga fa'imai. <hesitation> ke ifia pinaugai gaina kapaina mo gae kekapaii aga faisaa ga koa fakapa. Ke milne bay pagua safa, alakoa alalogo ga puo faisa falogo milne bay afuga aga, aka mo lalogo kai afuga aga alalogo puo isa faisa laoma. Ga puo leu vision aga e'u nipi gaina, lau next year lau ala lao milne bay. Milne bay pastor ega pinauga alakapai. Ke gaina afuga afu felo keoma, afu felo afu alaisasa afuga po anina lani aga fa lao faisa paisa. Pastor ega aga akina afakua gae keagua keoma ina ama gae keagua keoma puo fa lao faisa laoma. Ga puo lau Agoa inipogai pau ina time alogai lau e'u plan laogeisa aga moni faoge palai afa faoge fapagai ga falao laoma. <hesitation> gaina afuga laopolaga ke fapagai <hesitation> fruit picking australia safa laopolaga. Laopolaga puo lau <hesitation> e'u plan auni aga, australia milne bay aunii. Falao australia fruit picking falao safa laopolaga puo kapaina fakapa aga e'u passport e'u nid e'u amu gaina fakapaii falao fruit picking falao gae australiai apple kefeuga keoma. Pinauga iona iona kekapa Pagua <hesitation> country gaina aunii aga lau laopolani po country gaina aunii aga lau falao pauma mo laoma. Ga puo gaina afuii auni aga lau ala lao paisa. E'u nid 'eu passport amu alakapai agefua lau alapagai milne bay ala lao or australia ala lao. Country gaina mo aunii e'u vision ai ekae laopolani ga puo gaina <noise> afuii aga keinaka alo lao australia aga apple alo feuga efua afegai ke or lai papie lai koa iopomai aga kelao papie apaoi afuii kepagome gae me'egai kepagui kai papiau ao elao isa e'imai keoma. Ga gaina safa laii keoma anina lani aga falao gaina papiau apaoi gaina fa'imai laoma. Fa'imai pau <laughs> fa'imai laoma <laughs> po gaina laopolaga.